Gny fomba fisaintsaina. Lafa misy raha zany ty eo, misy toejavatsy na misy raha tokony hatao, na misy fanapaha-kevitsy. Misaintsay amizay tena, mandiniky hoe mety sa tsy mety raha toy. Laha ataoko toy la ino gny valiny, laha tsy manao zaho la ino gny mety ho vokatrin'izay. Da zay io. Haz- <hesitation> Dinihy ambony ambany ty mety ho vokatsoany noho ty mety ho vokadratsiny, ty ho fiatraikany lafa raha iny atao.